Ën furn a funsiuna cun l'energìa eletrica, cuindi s'al e culegà a l'energìe eletrica, l'energìa eletrica a intra ën la resistensa ch'a ie ëndrinta al furn e a scauda, man man ch'a scauda aumenta la temperatüra e cuindi pöle büté la roba a la cotüra che völe